Ooblatu ku eko ku ọyipẹnẹnchẹ kum noo hum ọtu fiyẹ duu a, anu wẹ eko nẹ alọ ge hija ipu ọwọ mẹmla eko nẹ alọ gen yọ gaa tau bọọlu a. Ọdanka ọọ, ọwọ jen gboo ya, ọma i lẹ ooga ipu ku ẹga ogwiye gaa gwiye gẹn ma. Alọ lẹ ọkachi kpo pla duudu nẹ alọ ba ipu ọwọ ge hija a, ọdanka a ke teyi mọọ, ẹgẹẹ nẹ aa lẹwa lẹ ge kwinya ge hija iu ọwọ a, o ge je eeye lẹ ọchẹ nẹẹnẹhi, eko nẹ a wẹ ọyipẹnẹnchẹ fiyẹ duu a. Dẹn ẹẹ nook e gaa je mafu gam fiyẹ duu a anu wẹ eko nẹ alọ wẹ ayipẹnẹchẹ ligiligi ba inọkpa a. Eko ọma adanka alọ le ta inọkpa, ada alọ mẹmla ẹnẹ alọ gee da alọ ka, ọchẹ duu noo lẹ ọchẹ aflẹyi je aman ka ọchẹ ọmpa, e e, e gee da alọ ka, ọchẹ duu noo lẹ ọchẹ aflẹyi je, anọọ gee la ubọọlu lẹ ọọ. Chẹẹ ohigbu ẹgọma, a le ta inọkpa, a nya chidaa, nya chidaa, nya chidaa, o lẹ ubọọlu la lẹ alọ. a ma ubọọlu no ge a ọma a, ẹchi duu no jen le la, alọ ka age bi gaa le ya ije mẹmla anu. Ohigbu ẹgọma, eko nẹ alọ wẹ ọyipẹnẹnchẹ a, alọ kwuu nyọ ga ẹga ota ubọọlu, alọ kwu ọ i ta ajẹ. Alọ gee da uwa ka ọchẹ duu noo dọka oota, ko lẹ ọọ, ọọọ, abọ e ka ami hi ọọ? Ko lẹ ẹdọ ku ije ẹgẹẹnya bi wa. O jen wẹ uwazobiya nẹ, a ka koo lẹ uwazobiya bi wa. O jen wẹ ẹẹnya nẹ a koo le bi wa. Ẹchi duu noo lẹ ije a bi wa, alọ lẹ ọọ tu ubọha, alọ gee da ọọ ka a gee ta ẹchi ẹpa A le ta ichẹ, le ta oochi, ije kuwọ mẹ ya bọọ a. Ohigbu ẹgọma, ọchẹ duu noo daka oota, o ge bi wa. A ma ije ne yọi bi wa ọma, alọ yọi gba ọọ kwu ọha, alọ yọi la ubọọlu ọha. Anu ẹchi ee, ukwabọ nẹ alọ ge ya liya a, o lẹ ayipẹ ee noo la adogbe ku alọ nẹẹnẹhi, uwa i dọka ooda tọn, uwa a ke i dọka oota nẹẹnẹhi fiyẹ duu a. anọọ, ẹchi nẹ e jen g alọ gaa lẹ igwu ẹpa lẹ, alọ ge dọọ ka igwu nya koo kẹla tu uwan, aman ka igwu nya koo ya ẹẹnyan. Eyi kuwa gaa lẹ ọkọ ku alọ ba, anu unu keg bọọ yọ a. alọ nuu, ifi ọma alọ nunu a, ufi i chẹ lẹ uwa wa aya nẹ alọ tu kwu gẹn. Ama abọ noo kwu piya ode ku ayipẹ a, alọ nunu ichẹ onma ọchi nu alọ kwu piya tọha. Uwa pii ọma, kaa pẹ wa gaa ta mẹmla alọ ẹga nẹ alọ ge ba ge tau bọọlu a. Ohigbu ẹgọma, a gee mọọ, eko nẹ a wẹ ọyipẹnẹnchẹ, ija oohe tọha n baa, a ge mọọ ka ọọ ọọ, imlanyi aman ka ọda oobi ipu o yọ ipu nun. Ọma ya num ge ka ka eko nẹ a ge jọnyẹ uwọ fiyẹ wẹ eko nẹ a wẹ ọyipẹ a. Ọdanka ọchẹ, a gee teyi ma aypẹnẹnchẹ, a lẹ abọ, uwa lẹ abọ gat u iyuwa kpa kpa kpa uwa lẹ unu nu anana ẹẹ, uwa noo nunu ọma, uwa pii ọma i je piya tọha i gboo kọka, i gboo hija. Ohigbu ẹgọma, ng jen yọ ge bla tọ, o ge lẹ um ọnyẹ nẹẹnẹhi. Eko nẹ ọwọ ge ya, ng ge ta ipu ọwọ ge hija, ubọọlu ooa kuwọ tọha tọha nẹẹ e ge ya ọma, aman ka adaba oohẹ nẹ e ge hẹ, nẹ e ge tag a ọchẹ nẹ e ge hi ka upara aman ka A ge bi, a ge ya. Dẹn, noo ke ge lọnyẹ fiyẹ duu a, anu wẹ eko nẹ aa jen lẹ ufi, aọda nẹ e ge ma aọda ne ge mu ode ku aoyibo fu ne ge hi ka ufim a na aa jen lẹn, nẹ aa gen yọ gaa ba uwindo ku ọchọha a, ge heyi kpee chẹẹ ku aa ge yọ ge mọọ, nẹ ọmpa awọ gee yọ ge kwuwọ, aman ka ẹẹnya gee yọ ge kwuwọ. Awọ duu noo ga nẹ a wa takplan, ẹ e yọ ge ma bu ipu uwindo a, a lẹ inyila che, aman ka a lẹ ufiye che. A lọọ but u ọchọha a. Ẹchi duu nẹ a lọọ but u ọchọha a, chẹẹ ọchọma hẹ manyamanya. O yọ gen yọ nmẹga ọma ẹẹ, a kaa kwu ẹga kunu u, a kaa gboo ma, gboo hẹhẹ. Ohigbu ẹgọma, ẹẹ noo ge lọnyẹ fiyẹ duu eko ọyipẹnẹnchẹ ooblatu a, anu wẹ ufim oogaa ma obehe ku uwindo ku achẹ, o leyi bu uwindo ku achẹ yọ ge ma ufim. Ọmpa kunu, iye oogwa ipu ku ọwọ tọha, ọmẹta ubọọlu oota, ọmẹnẹ, ofu ooya. Eko nẹ a wẹ ọyipẹnẹnchẹ a, a gee yọ ge ya ofu nẹnẹnẹnẹhi. Ẹnẹ ọọ mla ada ọọ i gaa lẹ ẹla wu ọọ liya ibin. Ama a gee yọ ge ma ọọ ka abọ o kwu piya ofu ku ayipẹnẹnchẹ a, a ya ofu ga amu, a ya ga amu, mẹmla ọtẹ ootẹ. Ẹchi duu nẹ a ge ta ọtẹ, nẹ e lẹ achi tọla, na le po ka, e lẹ achi tọla ẹgẹẹnya ẹẹ, a kwinya bulo, bulo, bulo. A gboo nyọ gaa daka ilu ka nmo, aman ka a gboo daka ifu ọchi ku a nmo. Ẹjẹnjinu kunu noo ba a, wẹ ọda oblatu ku ọyipẹnẹnchẹ fiyẹ duu noo lọyẹ fiyẹ duu. Mẹmla ẹhọ oohi, odre ooe tọha. Ẹjẹnjini kpẹẹm ma wẹ ọda oblate ku ọyipẹnẹnchẹ noo lọnyẹ fiyẹ duu. Mẹmla ẹhọ oohi tọha, odre oole tọha. Ẹjẹnjinu kpẹẹm wẹ ọda olọnyẹ ku ayipẹnẹchẹ nẹ ọchẹ i gaa je mlanyi ipu inmleyikwu nẹ ọchẹ gaa je mlanyi fiya glan. Dẹn ọha kunu fiyẹ duu a, anu wẹ eko ooga ọkpa a. Aa le yẹ, e ge dọọ ka, aa koo ga ọkpa oje ahapa. Ọkpa ku oje ahapa a, a jen aa gee yọi wa ọlẹ oje ẹpa, aman ka oje ẹta, ohigbu ọdiya? Aa gen yọ ipu ku ugwu nẹẹnẹhi. Ẹchi duu nẹ aa ke yọ ge nyọ ọma, aa lẹ ọja kaa nẹ aa bi ọma, aa kwu ọọ i kpo baa jẹ nyọ gaa daka ikpali. Aa lẹ ikpali daka, aa lẹ ikpali cha. Ikpali ọma pii nẹ aa yọi cha ọma, aa gee le abọọ. Aa le pẹ ta ọkpa, aa lẹ angwa ta, eyi ku aa le piya gọọ. eko duu nẹ eyi a le piya gọọ, aa kaa kwu pẹ wẹchẹ gaa lẹ iyaa miya ebutu. Ofiyẹ duu a, a jen nma ebutu, aa kaa gwo tu ọkpa a chuu. Aa nma ọkpa ga ẹchẹ aa kwu piya che ebutu, chẹẹ, a ge hija ọkpa. Ija oohe ọkpa lọhi nẹẹnẹhin. Ọdanka eko nẹ a wẹ ọyipẹnẹnchẹ nẹ a jen hija eko ọman, m ba ufu chẹ uwọ. Ofiyẹ duu kunu a le yẹ a lẹ ikpali daka. Ẹjẹnji ku ode na a ke yọi ya n baa a, a ke ya ọọ a gaa bi ọọ, ikaken, nẹhi ibin, chẹẹ aa ba enkpọ ọkpa, ee wẹ ẹku ọchẹnyilọ, ee wẹ ẹku ọchẹnya. A ga ẹku achẹny glan ma, a ke ga ẹku achẹnyilọ glan. A ga aku achẹnya glan, achẹnya i ga aku achẹnyilọ glan, achẹnyilọ i ke ga aka achẹnya glan. Chẹẹ, a lẹ ija ọma he, aa le yẹ ta ebutu, aa le yẹ ta enkpọ. Aa nma enkpọ le ta ebutu, aa kwu ebutu i wu kla iye, aa kaa le ta ẹchẹ pọ. ama ipu ku ọkpa ọma, ọdanka ọdee ne ge hi ka inyilekpe a lẹ iye kwu uwọ Inyilekpe a lẹ iye kwu uwọ, alọ hẹhẹ tuwọ gbogbo. Ohigbu ẹgọma, mọọ, inyilekpe, ọdanka a ge hija, alọ ge hija ipu achi ọma, a ge leyi tajẹ nẹẹnẹhi ku inyilekpe. Ka a leyi mọọ noo. Ẹchi duu na lọọ ma, noo lẹ iye kwuwọ, nẹ enkpọ kaa kwu iye i kwu ọọ, ng ba akuwọ le ka a mẹ ẹẹ. A gee dẹ gbogbogbogbo. A lẹ iye nya ajẹ, a lẹ iye nya ẹẹnya. A koo je ẹẹnya nẹ a gaa gbọọ nma anun. A ke lẹ iye kwu enkpọ, o kaa kwu fiyẹ kpọ. Ẹchi duu nẹ alọ ge hija ipu achi, alọ ge daka nẹ. alọ gee dọọ ka, ga abọọ kaa, inyilekpe yọ abọọ? Inyilekpe i jen yọ abọọn, alọ gboo nyọ. Ọdanka a ke lẹ oofu aman ka ootajẹ ku inyilekpe ma ancha, ẹdọ inya nẹ alọ gaa kwu a. aman achẹ ohile noo wẹ aokobiya awọ aman ka ayipẹnẹnchẹ ligiligi noo daka ooya uwọ ọda obọbi, e lẹ uwọ ja nyọ ga ẹga iyi inyilekpe, e le ọọ nya uwọ iye, e ma uwọ ta tajẹ abọọ. Ohigbu ẹgọma ẹchi duu nẹ, ohigbu ẹgọma ẹchi duu nẹ alọ ge nyọ ọma, alọ get u iyalọ ukọ, kocho, a lẹ inyilekpe nya um ie noo, a ke jen lọọ ma, a ke le ka gam. A ma ọkpa ku oje ahapa nẹ alọ gen yọ nẹ alọ ge wa ọlẹ oje ẹta a, aondu alọ tutu, a jen uwa koo ge tọgwu uwọ wa ọkpa a. E yọ ge tọgwu uwọ yọ ge wa ọkpa ọma, a kwokwu yọ ge wa ọlẹ mẹmla ọda nẹ a bi ga ọkpa gaa hẹ enkpọ ọkpa a. e ke lẹ uwọ ma ọkwẹyi, eyi kuwọ ke le kpa. Ohigbu ẹgọma eko nẹ e dọka ootẹhọ ga ọkpa e koo chẹ ootu uwọ ẹhọ gẹn. a jen uwa abọhiyuwa gee ka ọnyakwọchẹ a koo nyọ aman ka ẹẹnya koo nyọ. E je jalii ka eko duu nẹ aa jen kwọha le yẹ ijiija na aa gaa he jaa gbeko nẹ ẹjẹ le jẹ aa, gbọbu ku aa koo wa ọlẹ nma ọkpa a